Toh gah sinda kulin kurari madan ƙyar mdanatu yar zhai akirari tsaɗiwa tsak tura kaza yaru to saka tu ta turani tu zayaru adi tsili ƙakawa jini yarƙa dar bwani kamya vir laka e lukwa kasuku ka dubu suda aƙali antu epula mi lukwa kasu kani ya matu punau ki hara chefane ti lukwa kasuku ni fi yutu punai tunda pali anu tufu gaba daya tun hankali tha ta marunna tunta tsali way a saka taha yerwa tu yar thawasi antu ta pali ya halima e gatu karaka ga jili lakan ga mari anti pula ya kwa kasuku amma e si ki matu punau ki hara cahafani esi antu da pali punau ni aru tuf tufu antu tsa pali matu kal kalur sutu ga ƙakari kara mau kara luha kaza kasukani anti pula to shikenan. Auti ngalti panau aunah maƙar anti hara cefani aru, nmurfa, anti ƙuti aru ƙah nah almajiri. Anti tah katai, anti yar sifi ya. Toh sakati yar nzi gah saliya ru, ti yar nzi ga saliyaru, store yaru ndana yauta kah panau, mah nda kau yauti storemi kah panawni, ti kilau ƙu lukwa, tin kilah a ɓɗa panawni, misi ɗkwa stone ni, yana tsirɗula rita buhu mi tsirɗala rita buhu mi vi nyabwa, mah nyina si thlawa yaru da pala ngani kilan an hilanti ya, tin ya palada tin ya palaɗa ti kilau an huilanta, mi girarah ƙuamtari ƙuti giri kajir nmu kajir kacimta, tin da palah yar ka gwaditi mah vir kuh kuri ɗuɗɗupa yarata ƙutalir yaru, yarakwa mah nƙina tu nɗaurni takwa karyawa. Shan ndah sifiya yaru abar tah si thlawa yaru har tasaua yaru kura akalah suti yara puladah walah ndah nati apala ta hirwa duli sai yar vuni kata thuwa. Toh harta sa su lura tin yarna pulaɗa akwa leda, toh amah ngani kulini ƙu kasance angada zaman tu nburuwa kulini